Pues in ne nik ita in tototsitsin kuak ki chihuaske ni nido tlaololotinemi de zacatsitsin cololotinemi niki kuika seki kuatsitsin tlen kasi maka hasta nailo niki ki tlalia ompa kuak xic tlaliske ni huevotin yic machilia tlaliske ni huevotin xic chichihua yi pehui chichihua huan chihua kan tlakuahuake maka hasta ipan mili niki kin chihua sepa o nik itak oc chile san ipan se chochokotzin mili oc chike ni nido pero in coatl san luego oc kuato in ni huevotin huan tototsitsin ako mo pachoa kuak inkon panoa yi yahue huan niki yahue chihuatihue kan ke tlacoyoktsitsin niki ompa mo chichihuilia niki nik kita maka kuak tlacha yo tlachake yo patlanke ni konehuan yeka yik yayahue yeka ompa yi xixini ompa ni nido yi huetsi O kuak tlacha amo yek chihua ni nido maka huetsi ni huevotsitsin huan ni konehuan niki maka huetsi seki piome niki mo chichihuilia mo totonia totonia niki ni huevotin ompa ke i ninidotsinnniki ki chichihua in pio huan kuatlan pues niki kate ocachi huehuei in aguilatin niki mo chichihuilia ika kuanme ika xihuitl kuak yik tlalia niki ni huevotin para ompa kipiaske ni konehuan